Bɨ ki na po lani fi kɨ bukun ni be yakal ka kwat yin ku tɨ kɨ le ki yit lani me shi kuka le kɨ yit lani bi yet tɨ fi ɗi. me she ku kɨ kwat bi ki but dɨ tap yin ni de kor pe sese tap mu yit sar mu ku la muw deng ku de mu na kus-kus muw, pe <hesitation> a dak sumusun de ni de le mu kat khakam lani <hesitation> tap kat yet la ku rap bi de le lani ni dɨ hayo dɨ nguk, yakal dɨ tat nga ni des <hesitation> lani ka de leye de kiki, kat bitmang kɨ vwang lani khjing kɨ vwang lani, me shi ka tong bɨ ka na bi kɨ vwang di vwang kus-kus bɨ me rap dɨ bum di muw, bi kɨ lani kɨlak ta ji <noise> ni ka rep me she at a ass na, me yokom ani kat kɨ kat me la ku metbal ba'ani kɨ dang po me emnang ji vwang nga. Pe ar vwang lani nde ni bɨ di le kelak kyes, mu put se ken mu kat la mese kɨ pus a sekika me she mop yak a yil wa le di ka tɨ fi tgehm ni dɨ, mwase mop ni ji ku me bi fitgem ku ka saka le rep ni di kɨ but rep di ka bi dɨ fitgehm jep pak me kom shit mop pe <noise> fukur mop ku ka duut kɨ vwang har yit lani dɨ fi le kɨ yit lani tɨ de a ar ku ka vwang di kus-kus tap dɨ nguk, me she dang kɨ na vwang ni maka na sat ngun a tɨ tap ku yet la ku rap muw kat metbal mak be ka kɨ kuni luyine me yin mop kɨ dak nga bwakat tɨ lani nun dɨ nga, kukur lani di le rap nga, kat ku vwang la be de nun kelak. Kat nga a ngok ko a lapet o kat a kapian o ɗang le kut ɗi ngukum nga ɓi kɨ kus ku wus kwat wus tong ka'a wus, wus ɗi wong ka ɓɨ kɨ kat ka wung ɓe me shi ɓi kat kapian ɗɨ ni le ku kut del dikin but ka me she wong am kuyawus ka muk ɗi sa le but ka tal kɨ ke peme mulak mop ka lap yine ka suwa'a kat ka shuwa dan ka tong di le bɨ ka kat lapit yet ka kwat kom gadina, kom mangor ku kom tiyet ka chet ƙi tong ka ni kɨ okot ka'ka ku gano ɓɨ ubin ɗi yaka pwet pak murak lapit ni ɗi sa pwat, yakal ki ke peme mulak mop ɗi be lapit ni ɗi kyes ɓɨ kapaian ni ɗi je. ani le she-she ɗe je lang kɨ yit lani ani kwa ya tɨ de wul be kɨ but yit lani kat kɨ yet she-she mop lang kɨ yit lani be ɗi laniyet bɨ niyet yem le she-shak ɗɨ wuam pe sɨse ɗe vwang lani kus-kus tɨ ba ɗi ku bi kubis kini pe kat kwe yit lani me shi shi yit lani deng kɨ but yitlani riret muw ɗi ki me ara wacewa bɨ me bi ɗi kyar yit lani ɓi kɨ taple ku vwang it lani deng muw kɨ bakɨ ti a ame ngu kuni ɓi di nung dɨ keki, bɨ a chin dak lani nok dak ni